إذا رجعت أسبوعًا إلى الوراء، أستغل الفرصة لتحسين قراراتي وتصحيح الأخطاء اللي سويتها. أتواصل مع أصدقائي وأقربائي بشكل أفضل وأستغل الوقت لحل أي خلافات أو مواقف محتملة. أركز على تنظيم وقتي بشكل أفضل وأنجز مهامي بكفاءة أكثر. أحاول أستفيد من معرفتي بالأحداث اللي صارت لأستعد لأي تحديات وأضمن أن الأسبوع يمضي بشكل أفضل وأكثر إنتاجية.